Kanikani pele kanikani pele. Aia i loko o ka pele ka ʻulu kani ʻo ia ka mea e kaulaʻi ana i loko o ka pele <hesitation> kuʻikaʻa i ka ʻaoʻao hema a me ka ʻaoʻao ʻākau a kuʻikaʻa iā hope o ka pele i mea e hoʻokani ai.